Mie ari mbe nbinu leh mbe mpon mbe, mbe bie bieteh ibienn leh bie nieh bienn ari bie |goro bie temie mbe yeh mpon kie ninn ute nte buiun ari mie mele biele, bie pom-pom mbe leh boun ari bie bifie tenn boun ari bie mbe ntun kie ninu bie lure pieri boun ari bienu mpan o' muieh ote nieh, mpan o'wu ari ogoro ari leh kula lo ma m'a leh-leh, leh oma ma lyieshe oma tehiele leh ijie ari yeh kunn awu k'o yinieh kieleh leh o;male male opomiu mbe leh boun, oh male-male mbe opomu leh wunu-wunu ari mbe ijie ari chin-chinn myin yeh opom, oghiel opom o'kiele-kiele chie iginu ari chie kukuie lehjie ari yeh o'ma-male opom o'kiele ijie otechnu owu mbe owu tein mpan ari wu oruleh yeh wu ijie ari chie mboub oh ari kie pie-pie mpi iwu kie opom kie chinn-chinn nyin ari yeh okele mu ofie kie male opom because k'o opom impan ari wunu bie pum ari bie nu bie rienu bie rie kie wu-wao bieann air bie pie k'o opom Leh nyinu Ipiele obie cha ko opom owu leh boun ari bie kie chin-chin nyin ari hey-ihieh kule ijie ari yeh nap chie mbe mpan o'h bie bieh opom, opom-pom mpan owu, opon mie chie unn bounn ari bia mpon owu ori kiele-kiele chie mpan owu ari ogro nap-nap kie oyu-yuro mpan owu leh oyu yuro leh biele nten leh biele nten leh oma leleh yah chie inap omale-male ozannu leh lum Iwu opom-pom leh boun ari biu biechin-chin nyia yah ari ijie yeh kielo-kielo chie chie mbe nap-nap opom mpan owu bie-bie nap-nap opom nap-nap k'o unnie-unnie ari hay leh obie opom, unnie ari pomu, utubiuo bon ari abie bet bie otine biun ari bie-bie opomu kie bie uinne ari bie pomu mbe wu chu oyenn biunn abiu ari bie pomu mbe kieleh leh bie ma-ma kie ininu iyurabiuo leh mpi leh wu-wu leh